கருப்பு நிறத்தைப் பற்றி சிந்திக்கும் போது, அது முதலாவதாக இருள், மரணம், மற்றும் ரகசியம் போன்ற கருத்துக்களோடு தொடர்பு கொள்ளும். அது மௌனமான, கவனிக்கப்படாத அல்லது மறைக்கப்பட்ட உணர்வுகளைத் திடமாக உணர்த்துகிறது. இதோடு, அது சக்தி, அதிகாரம் மற்றும் நம்பிக்கை என்றவையும் தொடர்புடையது. பெரும்பாலும், கருப்பு நிறம் நேர்த்தி, ஆழம் மற்றும் பரிசுத்தத்தைக் குறிக்கின்றது. மேலும், அது புது தொடக்கங்களையும், புதிய வாய்ப்புகளையும் பிரதிபலிக்கலாம், ஏனெனில் அது ஒரு காளிதல் அல்லது காலத்தை முடித்து புதிய பாதையை எடுக்கின்றது என்று நினைக்க முடியும்.